لو أنا صحفي اسأل واحد من المشاهير، بسأل مثلا الكاتب المشهور هذا نجيب محفوظ، الله يرحمه، يعني كيف يفكر في الروايات هذي لي يكتبها؟ فعلا شي شي عجيب شي عبقري ، يعني كيف يتخيل هذي الشخصيات والمناظر والتاريخ.